Mijanjy <shushes> hira ñ'ahy ñy teako aminy ñy fiaiñako, ñ'antony :-Lafa zaho ro mijanjy hira, maiva soa ñ'aiko i ao, mila ñ'arety loha, aminy ñy fiasan-doha anañako, na an-traño ao zay na aminy ñy fiaiñako manoka ;iñy koa ñy mampihehihehy ahy, ro maha falifaly ahy lafa misy ñy hira teako ;mittsinjaky iaby aho, mijanjy azy, mazoto soa.